Tuwizas kam kuugal mum e ɗuuɗi, arande gam nannguki wonde huunde, a hutindira e Tuwizas nannga huunde, koo kocca huunde tokoyre, koo njogoɗaa huunde, koo gam nannga huunde pat a waɗira e Tuwizas.